He un amigo xa xa ne nguená <hesitation> ihó uu uni, amigo na té un dá kué ihó xhi iinxhí hó oko uxi hú oko hu xun ihó amigo ná.